<noise> kweli isideke isi, <noise> au imbavara, <noise> au isungura, au isini isyaminyama ikila misa mitalikisi isikivi isi vatie nyikisi, nyiki vatie nyiki, vatie sitama mokuli, <noise> vatie inzuru, inzuru sililimikila mitali sanna, <noise> sila, isitama makuli silinikihenge mumakuli mulya, sibea kutola amasebele, wuna situpise mundomo, undomo wuna kutupile, <noise> sibea sivika pa- pali- palikulia pali, <noise> kusudi kikajaki ikyakurya, ulya kilau sikisake pali, sinyamikila mitali jikilangwa, nde nyiki jendie nyie inzuru inzuru, <hesitation> inzuru, jilinimikila mitali sana. Kwahiyo amasebele wujitoka wukyanya, uwona jivikile mundomo, jibea kuvika kukenge ikyamwene ukulukuli sio ukwenge kulikuli, <hesitation> kusujinge kikajake ikyakurya, <noise> jindelee ukurya pala, <noise> ingajake ikyakura pala. Jipya jipungwise pala, <noise> jikwanza ukulonda kangi <noise> mala indosa <noise> mala imbatata <noise> mala keki, uwona isiki isikilundila pala iwi wita sie jili wita sie silima, <noise> wakati naukulima syana sisimanyire, ndidimake demunu kweli isyene sisake kuirya inamana nyingi, <noise> <hesitation> lakini ndye nditeka nuntego, <noise> nditeka nuntego ndukwibata, <noise> <hesitation> ndikwibata najene ndita bwana ummalike amasebele gangu, najuve ngoja najuve ndimmale najuve kabisa. <noise>